أقدم هواياتي هي الرسم بديت أمارسها من وأنا صغيرة، كان عندي دفتر ألوان وأحب أرسم شخصيات كرتونية وأشياء من خيالي، أختي كانت تحب الرسم وكنا نتشارك بعظ أفكارنا، مع الوقت بديت أتعلم تقنيات جديدة وأجرب أساليب مختلفة، الرسم يعطيني مساحة للتعبير عن نفسي، وكل لوحة أعملها تحكي قصة.